الهوايه المفصله هي القرايه خاطر كنقرا نحس نعيش حياة مختلفه و نكتشف حاجات جديدا كل مره، تحسها رحله من غير ما تتحرك و الله و تخليك توسع في أفكارك و تبدل نظرتك للحياة و ساعات كاين كتب تعطيك معلومات قيمه تنفعك في حياتك اليوميه، القرايه بالنسبه ليا حاجه نحي بيها التوتر و تخليني نهرب شويا من صغوطات الدنيا لقاعدا تصرا.